विशेष अवसरों पर अपड बालों थै कनखै सैट कन पैली हमन अपड बालौ थै अच्छा से ध्वेकि सुखे दिण फिर अपड चेहरा हिसाब से उपयुक्त हेयर स्टाइल हमन ढुंढण च। फिर हमन अपड चेहरा हिसाब से बालों थै सैट कैरी दीण। और आखरी मा अपड बालों थै सैट कनू थै जैल लगै दीण।